जो कंप्यूटर प्रिंटर होन्दु सु कंप्यूटर बीतीं अटैच रोंदू कंप्यूटर प्रिंट मई क्या चिकि कंप्यूटर बिटिन एक इनफार्मेशन को भेजू जंसदू एस्मा प्रिंटर मा और सु सेम प्रिंट कागज मा निकल कई प्रिंट क्र कई तैयार रख्दु